اكتر شخصية تاريخيه أعجبت بيها هي شخصية نيلسون مانديلا لأن نيلسون مانديلا قضي سنوات طويلة في السجن، لكنه ما استسلمش وكافح من أجل حرية بلده وحقوق الإنسان، وده بيعكس قوة إرادته.